Liwliwde ina waawi yiyde jamma <hesitation> ko non kadi ina waawi jogii mbaawka yahde tawa rewi ko e dille. Ko dille nowata ɗum.